நிச்சயமாக! ஒரு குழந்தைக்கு தொலைபேசியை எப்படி விளக்குவது என்பது இங்கே. தொலைபேசி என்பது தொலைதூரத்தில் உள்ள ஒருவருடன் பேச உதவும் மந்திரம் பேசும் இயந்திரம் போன்றது. நீங்கள் தொலைபேசியில் பேசும்போது, உங்கள் குரல் கண்ணுக்கு தெரியாத சிறிய சமிக்ஞைகளாக மாறும். இந்த சிக்னல்கள் கம்பிகள் வழியாகவோ அல்லது காற்றின் மூலமாகவோ மற்றவரின் தொலைபேசிக்கு செல்கின்றன. அவர்களின் ஃபோன் சிக்னல்களை மீண்டும் உங்கள் குரலாக மாற்றுகிறது, அதனால் அவர்கள் உங்களைக் கேட்க முடியும். உங்கள் நண்பரை அடைய உங்கள் குரல் ஒரு சிறிய பயணத்தை மேற்கொள்வதைப் போன்றது, அவர்களின் குரல் அதே வழியில் திரும்பும்.